Ny henan'ondry no sakafo tiako indrindra nefany an tsy haiko ny mahandro azy. Izy io mankony an somary malanilany rehefa tsy mahay mahandro azy ny olona anakiray. Ka ialàna amin'izay no tiako ianarana mihitsy ilay fandrahoana azy mba tsy hampandoa an'ilay olona miara-misakafo hoe maimbo pipi be izy izany. Inona avy ny episy tokony hiaraka aminy?